E ley faamu amen, anndal amen minen kaa cuuli ko ngullata ŋuuyata koo noddondiran faa ɗi ndeentoo. Walla so tawii jon kaa won ko ɗi maati so iɗi martondira kumpa. <hesitation> Ɗun woni hono ñaandu, ñaandu en. Wallaa wiide no, ko ñaametee ya jonka.